Ireto avy ireo karazany telo fampiasa amin'ny akora miainga amin'ny zava-maniry: voalohany, manao ovy anana aho; faharoa, manao tsindrin-tsakafo voankazo aho ary farany, manao lasary aho dia ataoko karaoty sy laisoa ilay lasary.